Awinni <hesitation> lamburaa rodiyaa ni kal têlebiziyũ ni kal labara zaka yûniriga teraa ammaa zaga gîyikiŋa ye faidama ye faide dannaa ye teraa nûŋii jii. Tan yalii addii ru yerdiruu ru abba niraa rodiye dii. Rodiyaa ai tuma <hesitation> labara dazaga rodiye ca ŋa gîyuug. Araga ru rodiye bîbisii ŋa gîyuug. Bîbisii araga ru guurug. Agu Toore kei te ru yalii addii duro unu bîi harandoo na agu bîbisii amma jorol Issa nda amma duro hiriyendigaa sura hundaa abba nuruu diig. <hesitation> sura ma diigaa duro <hesitation> sura hundaa diigaa duro aŋ tira mamar azirag indiga aŋ te na suru ma diig haranirig. Fôdol sultan na haranirig. Halas te ru cire ginna <hesitation> amma ara sura hundaa diigi ni binii <hesitation> jurnaliz te haruure au tikeer <hesitation> tani unnu Abba nuruu amma ta gîjuugi ni sura hundaa faru jeŋi ni <hesitation> porogirama gêdemcinaa duro porogiram tira suru ma <hesitation> sayi <hesitation> suwaluu unnu cii Sahil injil indigaa ye sahil injil indigi ni digisa usbuu duro turon ru gurtirig ni, kaagu duro turon ru gurtirig. Turon gurtidigaa amma ginna kal karcindigi ni. Halas Wôkima tugusoo aŋ cendu kancinni ni gîjikigi ni. Agu ina mundu duro, ina mundu raa nûkundigi ni binii <hesitation> masal minii <hesitation> sûdan daa nûkunoo <hesitation> kaagu erigaa Amerik duro nûkunoo kaagu kuri erigaa durra tira daa nûkunoo owoni kaagu kuri erigaa dawa tira raa nûkinoo almihim te kee. Amma mundaa ginna <hesitation> mire misaluu injiil aŋ amma ginnai hanayindigi ni buru daku ni. Agu teere kan addimuu jillar <hesitation> dau taŋuu duro amma ara mire abba nuruu wi sura hundaa diig Bûrda sultan nda Mamar azirag nda <hesitation> au in te mire mundu. Agu sura hundaa diigi ni mini filan nûkiŋi mini filan te kee <hesitation> Marad na mere i mere duro farig marad ru tinda ru jufatig. Agu teere i ta ru ammaa ta hanayiŋire kee nii ammaa ni aga ke- i tira ru cikii nii yalii addimuu ru te kee. Toore na susura hundaa ginna hananirig ni. Agu <hesitation> labara mere kîyikirigaa agu amma ta mura agu ke- i te ni walla kiñila hundaa walla hananir ciiru bonuruu hananir. <hesitation> mura guru sudaanii guru na aũ maarukuu guru na <hesitation> masiruu guru na nii ai ordunus tike ru haranir. Guru na fûto huma na didir owon guru na halas gistema karanir. Agu ini jilla fadirii jiŋa tan araga mundaa ginna mura ru finir. <hesitation> Ini tani fôide mura duro haŋirdaa daa nûŋurii jiŋa araga ru amma taru finir. Owoni <hesitation> labara mura kîjuuŋo sagaafa numa na zîttiŋii <hesitation> maalumata numa zîttindigi ni labara numa zîttindigi ni <hesitation> in ni aũ tige daa ri ceŋi emporta ni ini muhim yaanii in ni ini faide dii dîiman nu tabanum taŋore Mura haranimmoo na haranii <hesitation> niya na haranii niya kopitalaa na haranii luusa na haranii. Agu tani toorei <hesitation> bîbisii daa ina mundu ru finir ni ina mundu ru <hesitation> fayide bîi duro haŋir ni saa niraa tani lanuruure abba nuruu mire gîjiigi ni <hesitation> ahubara ba na mire ru daasigi ni. Labara ba na mire ru daasigi ni <hesitation> laburaa êkomi dîne ŋa na mire ru daasigi ni. Tani neere kei teru yalii addimuu ru haranir ni ciiru agu abba nuruu ina gura na fatu jendigii au mire na abba nuruu araga hariyiŋi sûdan na tedee, Sûdiye na tedee, Musur na tedee. Au tike ru bîbisii teere tani saa nuruu lanuruu ginna abba nuruu gîjuug, gii kîyuure naman aŋ bu digisu. <hesitation> abba nuruu kan rodiyaa rodiya gura našinal indigaa eke wu eke huma durusu êzi dîi êre ginna yan tarii rodiye te mûnkin ŋila murdom gor abba nuruu dii haranirig. Halas subuu <hesitation> araga finiruu na hataa mederesa ši haluwa na hinnede tan teerei lau zûlon a unnu bîbisii ŋa re tani araga Mundu ru haranirig ni au sa ai unnu raisa kubbaa <hesitation> ŋila murta ru cikaa ginna mundaa ginna rêis <hesitation> nima suru didoo rêis huma haranirig ni. Nii asuma haranirig ni. Niyaa zaka furuye ndaa niya kuraar istimar du hakindiraa na mundaa ginna hanirig ni. Te ni labara kîyuurigaa jillar. Awinni mura tani fadiriijaa ina ta mura labaraa rodiya ye têlbiziya ye tayii duro fatigaa ta fadirii jii. Agu bini ina ta ginna mire ru îstigfal ruu ru agu faide te haŋuruu ru ini zundu sin kôoli dururde bêi toorei. Ini dêri zundumare amma halas aŋ <hesitation> taganii niŋa na more buzu ciŋa na bôrkire indiŋa agu ini te kee hinnaa mire ini zundu sin tani dudurde bêi yaanii ai kege. Ŋila gêrip dîgirem gora na abba gii fora ni abba nuruu gii diginisiruu lar labara kîyuurig ni bîbisii kîyuurigi ni <hesitation> nii <hesitation> melik wôrdi ŋa nda melik moburuka ŋa nda <hesitation> ta ginna odu ônum rodiyaa nii duro labara kîjuu nii tiker haranir dêroo nuŋu labara hara kîyuurii jênnoo